Ün termometro për mizuré la freu <hesitation> ëntà bütelu suta al bras e aspeté sinch minüte për veddi la freu <hesitation> e ël termometro pi mudern al e pi rapid <hesitation> e ün a pöl co bütelu s'la front